योक ठंडा सामान या भुज्जी ते हम माइक्रोवेव मा इनके पके सकदा छिन पहली हम वे भुज्जी ते योक भन्दा मा धौर दयोला फिर हम वेते माइक्रोवेवा प्योट धौर दयोला, द्वी या पांच मिनट तक वेगु टाइम सेट कोर दयोला अर फिर हमा सब्जी गरम वे जोली।